<noise> ke bioto sekna to rfishi sarnee, gradi kosma karnamaa chopake- chopake to mentiron rmeibatar, ta wone gan este degurow, gono- gono banz xneba, por donaeo este chkanibuen barda ta che rakagakzan wen, tital chugakzan mentirne nenade mentir rekawan, de gran- gran- gran no este gran xekompensa xtani mbay, tal konio nanziꞌ nanziꞌ bardaa, mentirke nadarían mentri rawan.